Asalamu alaikun yeh na yedenaa namu ndugudo nafti alli mo mu ngala ga, kette naga ngu allima nge alli dinge halla di salanga nge aafti katanga nati alli nge koi nga nguyen yakaa nga makka saudiyan nge alli geta saudiyange wellauwa nako kira namburo galyen gan adin ngagu wan hala gagu wan ibada gagu wal go wan iyageda her nge yeru henge kida gan goda wadaya yal fadou kimanu gal makka di nagayen wallawu gatal kiranga natalo lokol lekal nata islamiyayen kal nawulla jurri gede wal wal gujugu adam ma gede ajinge wallai kette juriya ngadan wu jibki wallai jikkidə wal ngu jaile wate junino fadongi yellawu yital angal gede gukakai nge yeh naji gebel gudo wallange kaduwonge yenge ibada diran yujugu makka an yurunga adin yurunga bala gaiyeb dirrange kuron naciwuga dirran go yazi dibel gen ikula dibel abiawa yin die abigowayo yukula kwu abiwoye ngo adega wute damu itagen. Yucilbu dibal adin ganatligo kinai go do dinago wan diggala go ngela halla wal gagun gekaino re sange musibuno ngu kwandamu gon makoi mi makainonge ngeri namudo gekoi handu muro kilai ga ijai alliyomun gecal kuduramu nayo wallagu yo ngayo gal gajaino makka nge bilangnaji fado kimani nge saba nge dan alligan dan ngrimma gal jamoonge hala ngagu jikki mada gammo jikki adin ngaiwo jikki wallawu kuron igi acei naburuwo kurun naji acie fongedo acal kadabuwa wan de wal mari wandi imaniyan nga wal nge nun jahilya ngo adeya wute wellaini auda alai kenda nin naka kirayen yucilbu kinda dauyen dinje alligan aka kiran ye aka kirangadan kuran naci yale yo adega yogu nafti alligo ngo kindiga alliwo getange gan makkama alligan baranda ngu ngede coro nganichoro gan nganai choro wel mai fu namai raside nganai yetaga denai ngecoro adayado. Gani hijira mari kega tulai maro gani hugudu gau mai ita makkamaru galaga hai mare yo dinai wuto dan hgaco wucilbu dau wucal naftan dau ngo adege denai nge nafti shai e munge alligan geta nge wellauyu kuradi ngo yo adea dan ge alligan nge kanga kuron ichaiyingede nata nun tebir nge dan gi alligan ngo yo wangi iceguga ikugi nafti ngela ukulgi nafti adin ngo adea dan die wellainaco ngoyo gudo wutange nanti fullow ilmu nafti follow nge adingo nafti na gulaka makkange wal dange alligan ngo adea dogudo gata gamai ronge yo gantagu gu allinage dan nge alli dan geta ngu allinga naftidan nge alliga dangi alligangu ngo adea ciju kuron yellai gede dan yen ilmu yellaimu gen ilmu, nganau ngena yo yu ilmu yel saudiyan nge alliyen nabagan nadunmu gan hala ngagu. Gan moda ngagu ecula nderi ada ngagu weclau ecilbu di ngadan ecula ngu kadabaya eculu hayja dan eculu kadabu ngadan ngudan gadan yo wa ibada ma aculanga bala lugu kiaagan acula lugu kinagan hinaine gudu haiya wute adega geji me go jamai ngami mai nganiyo bulama ngani ya lawan ngani yo aftigudo yitanigado gu enge ibadan aji awal gela fullango ilmuo, ilmonge alligan ani yedena getu ma yau de gudo yanudan, alla kimani dau yatange dau yetalai kira hiri die nicege ye yennu ngena ge yika kirangadan islamiyya yon yuka kiria ngadan alloyen makka ma yitai gudo dam gi yikoi ilmu mo alliy mini natai wudo saudiya ma alligon mini di gi yikan kurongo a kuru digedea.